الولد كان مستغرب الباب ما كان مومجود من جبل، فتحه بحجر ولجى نفسه في غابةٍ سحرية كل شي فيها حي ويتكلم، الحيوانات ترحب والأشجار تمد له يد العون، بعد ما عاش مغامرةٍ طويلة إكتشف إن الباب كان اختبار لشجاعته وذكاءه، وكان لازم يرجع لعالمه جبل ما ينسى.